<hesitation> Misy ra important be mitsy ilàko torohevitra avy aminô ingiah ai, <hesitation> za io monko edy ai <hesitation> mikasa te hividy <hesitation> tragno ai, de <hesitation> za saika agnontany anao oe sode mbô maita toeragna mbô tsaratsara anô mbô en sécurite tsara de avake koa mbô tsaratsara koa le tragno mbô somary place le am ville-ville regny e, <hesitation> sode mbô maitaita regny anô akagny de mbô volagno edy rô.